Anisan'ny fomba fanao a Royaume-Uni agny ny afternoon tea sy ny bonfire night. Ny afternoon tea io moa zany da tsy ino fa fombafomba fisotroa dite miaraky amin'ny mofo mamy sy tsindrin-tsakafo. Da ny Bonfire night kosa da tsy ino fa alina i io ataondreo fankalazana ny tsy fahombiazan'ny Gunpower Plot.